Mia na kumi na sita, mia na kumi na saba, mia na kumi na nane, mia na kumi na tisa, mia na ishini, mia na ishini na moja, mia na ishini na mbili, mia na ishini na tatu, mia na ishini na nne, mia na ishini na tano, mia na ishini na sita, mia na ishini na saba, mia na ishini na nane, mia na ishini na tisa, mia na thelathini, mia na thelathini na moja, mia na thelathini na mbili, mia na thelathini na tatu, mia na thelathini na nne, mia na thelathini na shano, mia na thelathini na sita, mia na thelathini na saba, mia na thelathini na nane, mia na thelathini na tisa, mia na arobaini, mia na arobaini na mwenga, mia na arobaini na mbili, mia arobaini na tatu, mia na arobaini na nne, mia na arobaini na shano, mia arobaini na sita, mia arobaini na saba, mia arobaini na nane, mia arobaini na tisa, mia na hamsini